Ireto avy ireo fitaovana fototra hita amin'ny fiara: ny kodiarany, ny vatan'ilay fiara, ny seza fipetrahana, ny familiana, ny hisatra, ny accélératera, ny embrayage, ny môtera, ny fitaratra fijerevana ny any aoriana.